<hesitation> iridiku vianyanza kusherekecha sana sana ni iridiku via christmas tarehe shirihe na tano, ridiku linu ni raditeu vindu ivinge vikarekamu, ridiku linu καrί avayení kari vazia ilwanyi vazia mutown unyarakonyara na avana vamara umwiga gwosi bt ilidiku lya christmas lino umwana paka akasane gaze yengo ashekere mri yengo arara sasa iridiku nyeniri ni ivindu ivinge vikorekeramu mraganiramu mwagonamu kumadiku amingi murikara mramoromaku aminye gifwamili alafu kandu vyeneye ni ivindu toyauti chigara unyarakonya ya umwiga gwalya munyanya kangoko dava lakini. lidiku nyeniri uranyora mkavivu mpaka kari nizingoko mgoli nivindu kure ninyabati mugori imichele muguru izosoda mranyanya iridiku iye niyo msherekecha harara sasa niridiku rinde vyamahana sana vyanyanzira mumahishi gange kusherekecha sana chigara kari aviko vakutuli ihare ni ihare unyora iridiku vyeniye vivombi mwizi alala mwikale alala mwikare kari niwa nikindu chamwavula komoromerako mnyo mwakaromba iriduku vyeniri mwingingirizimu ishughuli yeneye mumolomemu mubangeremu amakuvaa giramili manganyoroke. lidiku ryeniri uranyora mkaviku mpaka nizingoko mgoli ni vindu kure nivyabati, miguri imichele muguri izisoda mranyanya iridiku lyeniye msherejesha harara sasa niridiku rinde ryamahana sana, ryanyanzira mumalishagange kusherekcha sana, chigara kari aviko vakutuli ihare ni ihare ni ihare unyora iridiku ryeniye vivombi mwizi alala, mwikare elala, mwikare kari niwa nikindu chamwavula komeromeraku mnyola mwakaremba iriduku ryeniri mwinginzimu ishughuli yeneyo mumolomemi, mubangeremu amakuva gifamili manganyorake vulahi.